Fononoo a yɛwͻ no nnyɛ abaefor dze no bi ntsi sɛ merepepa mu a, dza meyɛ nye dɛ midzi kan pra no mu nsonna mesaw kͻtuu gu. ͻno ekyir no, mokokoa no ho nyinara. Iyi nye kwan a mefa do me pepa hɛn fononoo a ͻwͻ fie no ho.